Samherji hefur greitt fólki og félögum tengdum sjávarútvegsráðherra Namibíu á annan milljarð króna samhliða

namibískt ríkisfyrirtæki

á Íslandi er eins og villta vestrið segir lögmaður kvenna sem eru illa leiknar eftir misheppnaða meðferð sprautað er í varir í bílskúrum og bakherbergjum læknar vilja betra eftirlit þeir sem fara til sjúkraþjálfara þurfa nú að greiða fullt gjald og sækja sjálfir niðurgreiðslu til Sjúkratrygginga Íslands forstjórinn segir sjúkraþjálfara beita sjúklingum fyrir sig ríkissjóður verður rekinn með halla í fyrsta sinn í sjö ár og nemur hann tíu milljörðum stjórnarandstaðan vill hærri veiðigjöld og meiri útgjöld til heilbrigðis og velferðarmála sem er ákærð fyrir einn umfangsmesta fjárdrátt í sögu Danmerkur segist hafa misst sjónar á því hversu miklu hún stal frá ríkinu hún er sökuð um að draga sér tvo milljarða íslenskra króna viðskiptahættir Samherja eru sagðir skólabókardæmi um spillingu og mútur og eru til rannsóknar hjá yfirvöldum í Namibíu kveikur hefur undanfarið unnið úr miklu magni gagna úr starfsemi Samherja í Afríku sem lekið var

til Wikileaks fjallað verður um málið í þætti kvöldsins í samstarfi við Al

og Stundina útgerðarfélagið Samherji er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins og hefur aukið umsvif sín mikið á síðastliðnum áratug fjárfest í Eimskipafélaginu Högum Olís og jarðborunum svo dæmi séu tekin á sama tíma hefur fyrirtækið komist í miklar álnir í Suðvestur Afríku að stórum hluta samhliða þessum

hefur Samherji greitt á annan milljarð króna til skúffu og aflandsfélaga sem skráð eru í eigu háttsettra ráðamanna og ættingja þeirra yfirvöld í Namibíu rannsaka nú þessar greiðslur sem að mati sérfræðinga eru skólabókardæmi um spillingu og mútur að loknu Kastljósi klukkan tuttugu núll fimm maður sem áður framkvæmdi

á stofu þar sem kona fékk alvarleg

húðflúr eru fjarlægð með

konu sem er með ör eftir meðferðina

segir að villta vestrið ríki í

ríkisvaldið verði að herða eftirlit við vörum við myndunum með þessari frétt fegrunaraðgerðum

sýru er sprautað í varir og hrukkur hefur fjölgað mjög yfirlæknir hjá landlækni sagði um helgina að eftirlit yrði að herða embættið vinnur að tillögum til heilbrigðisráðuneytisins að úrbótum á lagarammanum eins og staðan er núna mega bara sérfræðilæknar gera aðgerðir með

svo erum við með fylliefni sem getur verið stórhættulegt í röngum höndum þar sem þetta er aðskotahlutur sem þú ert að sprauta inn í húðina og undir húðina og getur lokað æðum og valdið blóðþurrð og í verstu tilfellunum blindu að þar gilda engar reglur og þetta náttúrulega bara gengur Jenna er á meðal lækna sem framkvæma fegrunaraðgerðir með

aukaverkunum af þessu en við kunnum að bregðast við við erum með efni

ensím sem leysir upp fylliefnið á svipstundu ef við sjáum að þetta er að loka æð eða valda

eru mikið auglýstar á samfélagsmiðlum og í lokuðum hópum þær eru oft gerðar af ófaglærðu fólki í bílskúrum og kjallaraherbergjum þangað leita til dæmis ungar stúlkur sem sækjast eftir mjög miklum

konan sem gerir aðgerðirnar markaðssetur þær með áberandi hætti á samfélagsmiðlum tekið skal fram að fréttastofu er ekki kunnugt um að aðgerð hafi farið úrskeiðis hjá henni það sama verður ekki sagt um alla aðra og misheppnaðar

fegrunaraðgerðir hafa komið á borð Ómars Valdimarssonar lögmanns því miður er þetta nánast eins og villta vestrið það getur hver sem er

orðið sér út um þessi efni flutt þau inn og byrjað að bjóða upp á svokallaðar fegrunaraðgerðir eftirfylgnin með því virðist ekki vera alveg nógu góð því miður er ég með eitt mál á borðinu hjá mér þar sem ung kona ætlaði að láta fjarlægja húðflúr hjá sér hún situr eftir með skelfilega ljótt ör og að líkindum mann sem er ekki borgunarmaður fyrir einu eða neinu sem framkvæmdi þessa aðgerð þessi maður var áður í forsvari fyrir fyrirtækið skin sem komst í fréttir fyrir

árum þegar kona fékk alvarleg eftir að hafa farið þangað í

skrýtnum efnum inn í líkama fólks

á ekkert að komast upp með það og stjórnvöld eiga að grípa inn í

margir þeirra lækna sem sögðu starfi sínu lausu á Reykjalundi íhuga að draga uppsagnirnar til baka eftir að ný

stjórn tók til starfa í dag vandinn verður þó ekki leystur á einum sólarhring segir aðstoðarmaður landlæknis embætti landlæknis boðaði úttekt á starfsemi Reykjalundar vegna óvissu og óánægju í starfsmannamálum fulltrúar embættisins ræddu við starfsfólk og skjólstæðinga bæði í gær og í dag og reiknað er með að greint verði frá niðurstöðum í skýrslu fljótlega eftir helgi markmið hennar er fyrst og fremst að að draga fram og varpa ljósi á starfsemina hérna hvernig hún gengur og sérstaklega undir þessum krefjandi aðstæðum sem hafa verið undanfarnar vikur landlæknir hóf úttekt sína í gær en áður en vinna hófst aftur í dag kynnti heilbrigðisráðherra nýja starfsstjórn

Stefán Yngvason endurhæfingarlæknir og yfirlæknir á Grensásdeild Landspítalans er formaður starfsstjórnarinnar

mun hafa fullt sjálfstæði við stjórnun Reykjalundar ég held að að sá vandi

sem Reykjalundur hefur verið að eiga við verður ekki leystur á einum sólarhring það er mikil einföldun að halda slíku fram bíða og sjá og vona að ný starfsstjórn yfir Reykjalundi muni taka góðar og skynsamlegar ákvarðanir allir læknar á Reykjalundi nema þrír

þrír hafa annað hvort látið af störfum verið reknir eða sagt upp síðan óánægja starfsfólks braust út í síðasta mánuði starfsfólk sem fréttastofa ræddi við í dag var á einu máli um að aukin jákvæðni ríki nú innanhúss nú ert þú einn af þeim læknum sem sögðu upp störfum íhugarðu að draga uppsögnina til baka já ég geri það hefurðu heyrt í fleirum já ég hef heyrt í fleirum ekki öllum en ég held að séu nú á því okkur líst mjög vel á þessa starfsstjórn það er gott fagfólk í henni sem hefur langa reynslu hvað með sjúklingana hafa þeir einhvern skaða hlotið af þessu ég held ekki var í sjálfu sér enginn hættur að vinna og við höfum reynt að láta þá finna sem minnst fyrir þessu sjúkraþjálfarar tilkynntu í dag að þeir væru hættir að hafa milligöngu um niðurgreiðslu Sjúkratrygginga á sjúkraþjálfun því þurfa þeir sem fara í sjúkraþjálfun að greiða á bilinu sex til átta þúsund krónur og fara svo með reikninginn til Sjúkratrygginga og óska eftir endurgreiðslu þá hefur gjald fyrir sjúkraþjálfun í mörgum tilvikum hækkað því sjúkraþjálfarar eru óánægðir með þá gjaldskrá sem var í gildi hækkunin verður ekki niðurgreidd af ríkinu og því þurfa þeir sem fara í sjúkraþjálfun sjálfir að greiða nei alls ekki

að menn kjósi að hundsa samninga sérstaklega þegar gerðar eru sérstakar til að láta það bitna á sjúklingum við höfum fengið upplýsingar sem banda til þess að

kemur til greina að falla frá

útboði og gera nýjan samning við sjúkraþjálfara

hversu lengi getur þetta gengið neyðarástand er enn í Ástralíu vegna mikilla gróðurelda sem hafa geisað síðan í september yfirvöld óttast að eldarnir

eflist með hækkandi hita eldarnir á austurströnd landsins eru komnir að útjaðri borgar og eru þeir verstu í sögu Ástralíu þar er nú vor og hitinn hátt í fjörutíu gráður mikill vindur og þurrkar þrír hafa látist í

síðan á föstudag og hundrað og fimmtíu hús hafa brunnið til grunna óttast er að eldurinn nái að breiðast til norðurhluta landsins þrátt

fyrir mikla baráttu þúsunda slökkviliðsmanna við

tók í dag undir áhyggjur stjórnvalda

ástandið er mjög slæmt í bænum þar sem svæði á stærð við tuttugu og fimm þúsund fótboltavelli hefur brunnið ríkissjóður verður rekinn með halla í fyrsta sinn í átta ár miðað við breytingatillögur meirihluta fjárlaganefndar Alþingis við fjárlagafrumvarpið sem sem ræddar voru á Alþingi í dag stjórnarandstaðan gagnrýndi hallarekstur skort á útgjöldum til heilbrigðis og velferðarmála og sagði veiðigjöld of lág tekjur ríkisins verða tíu milljörðum króna lægri en gert var ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi miðað við breytingatillögur fjárlaganefndar ástæðan er sögð lakari horfur í nýrri þjóðhagsspá gert er ráð fyrir verri afkomu fyrirtækja en einnig er fallið frá

áformum um tveggja komma fimm milljarða skattlagningu á ferðaþjónustu þá verða veiðigjöld tveimur milljörðum lægri en gert var ráð fyrir tveir milljarðar aukalega

launa vegna gjaldþrots WOW og einn komma þrír milljarðar til viðbótar í Fæðingarorlofssjóð útgjöld til nýs Landspítala verða hins vegar þrjú komma fimm milljörðum minni vegna tafa við framkvæmdir í frumvarpinu var gert ráð fyrir að ríkissjóður yrði

rekinn á núlli en breytingartillögur leiða til tíu milljarða halla þetta er í fyrsta sinn í átta ár sem hallarekstur verður á ríkissjóði í umræðunum í dag lýsti þingmaður Viðreisnar óánægju sinni með fyrirhugaðan hallarekstur og að ekki væri gert ráð fyrir óvissu í þróun efnahagsmála á næsta ári mikilli óvissu um þróun efnahagsmála en ríkisstjórnin ætlar sér að leggja hér fram fjárlög

með halla upp á núll komma þrjú til núll komma fjögur prósent af landsframleiðslu sem nýtir nær allt það svigrúm sem ríkisfjármálin hafa samkvæmt fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar þingmaður Miðflokksins lýsti áhyggjum af fjárhagsstöðu Landspítalans og þeim mönnunarvanda sem þar væri Píratar og Samfylking gagnrýndu stefnu ríkisstjórnarinnar um veiðileyfagjöld sem nema munu fimm milljörðum á næsta ári veiðigjöldin voru rúmir ellefu milljarðar í fyrra nú kemur í ljós að tekjur af veiðileyfagjaldi lægri en sá kostnaður og hlutdeild þjóðarinnar orðinn að engu í gegnum veiðileyfagjaldið laxveiðimenn greiða meira fyrir sín veiðileyfi á næsta ári en stórútgerðarmenn já þeir fjórir flokkar stjórnarandstöðunnar sem sitja í fjárlaganefnd lögðu

sína tillögu hjá mér er Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra Bjarni

en það eru breyttar forsendur

tekjur ríkissjóðs til að mynda ekki miklar áhyggjur af því aðalatriði er að við erum segist hafa misst sjónar á því hversu miklu fé hún hafi stolið frá danska ríkinu hún er ákærð fyrir fjárdrátt upp á jafnvirði tveggja milljarða íslenskra króna frá félagsmálastofnun í Danmörku danska lögreglan greindi fyrst frá meintum brotum

hún var svo handtekin í Jóhannesarborg í Suður Afríku í nóvember í fyrra eftir mánuð á flótta réttarhöld yfir henni áttu

að hefjast í síðasta mánuði en hún fékk á fyrsta degi og var flutt á sjúkrahús í gær gaf hún svo loks skýrslu fyrir dómi danska Ríkisútvarpið hefur fjallað ítarlega málið sem ljóslega hefur tekið mikið á

brotin eru talin hafa staðið yfir í aldarfjórðung allt frá nítján hundruð níutíu og þrjú í dómsal í

gær greindi Britta frá því að hún hefði byrjað að draga sér fé til þess að geta staðið skil á húsnæðisláni hún hefði keypt

dýrt hús til þess að hugsa um veika foreldra sína svo hafi hún orðið háð því að stela til þess að geta keypt það sem hugurinn girntist fyrir sjálfa sig og fjölskyldu sína á meðal þess sem kom fram í máli hennar í dag er að á vinnustað hennar hafi oft verið grínast með hversu auðvelt það væri að millifæra peninga á sinn eigin reikning sagðist að hafa lagt til breytingar á kerfinu tvö þúsund og sautján sem hefðu þvingað hana til þess að hætt að stela því hana hafi ekki langað til þess að halda því áfram eykur möguleika til uppbyggingar segir sauðfjárbóndi fjárfesting minjaverndar í dalnum hleypur á hundruðum milljóna við verðum örugglega fram í miðjan desember og byrjum örugglega fljótlega upp úr áramótum það fer svona eftir tíðarfari minjavernd hyggst reisa minnst sex hús í dalnum á eða við eldri húsgrunna deiliskipulag gefur þá möguleika á allt að tólf byggingum til viðbótar við skólahúsið þar sem Torfi Bjarnason

og Guðlaug ráku fyrsta bændaskóla landsins undir lok nítjándu aldar gert er ráð fyrir að rekstur hefjist tvö þúsund tuttugu og eitt málið er enn þá að þróast og á eftir að þróast töluvert það má gera ráð fyrir að þetta taki til sín heitt vatn fannst í Ólafsdal í október með því opnast fyrir fleiri kosti í rekstri svo sem hita í

gólf og baðhús þar sem einu sinni var var

ekki er gert ráð fyrir safni en sagan er dregin fram í hönnun bygginganna

var leiddur hér inn og svo rann hann út við horfum til þess að mjólk í kæli geti fólk kælt sig niður og farið hér í kaldan pott og úr þessu

hvernig hafa heimamenn verið að taka í þessa framkvæmd misjafnlega það væri óeðlilegt ef ég segði að allir væru mjög ánægðir en yfirleitt eru menn mjög ánægðir með þessar framkvæmdir og þá að veðri veður verður til þess að gera stillt og bjart næstu tvo sólarhringa en stöku mun þó gæta á norðausturhorni landsins kalt verður í veðri og búast má við töluverðu

í innsveitum Theodór Freyr

veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum

Einar Örn Jónsson

kvöldsins þjálfari karlaliðs hauka í handbolta segir mikið verk

óunnið þótt lið hans sé efst og ósigrað í úrvalsdeildinni raheem Sterling spilar ekki með enska landsliðinu í fótbolta á fimmtudag eftir slagsmál í herbúðum liðsins í gær er í tómu brasi í n b a deildinni og er nú með versta árangur allra liða deildarinnar

á Íslandi er eins og villta vestrið segir lögmaður kvenna sem eru illa leiknar eftir misheppnaða meðferð sprautað er í varir í bílskúrum og bakherbergjum læknar vilja betra eftirlit þeir sem fara til

þurfa nú að greiða fullt gjald og sækja sjálfir niðurgreiðslu til Sjúkratrygginga Íslands forstjórinn segir sjúkraþjálfara beita sjúklingum fyrir sig ríkissjóður verður rekinn með halla í fyrsta sinn í sjö ár og nemur hann tíu milljörðum stjórnarandstaðan vill hærri veiðigjöld og meiri útgjöld til heilbrigðis og velferðarmála Nielsen sem er ákærð fyrir einn umfangsmesta fjárdrátt í sögu

Danmerkur segist hafa misst sjónar á því hversu miklu hún stal frá ríkinu hún er sökuð um að draga sér tvo milljarða íslenskra króna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 næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í

og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv punktur is

veriði sæl